میں تے اک پکا شوقین ہاں، پر جے کھانے بناؤنے آپے تاں کجھ بیَنجن بہت لوکاں لئی مشکل نیں۔ سرسوں دا ساگ اتے مکئی دی روٹی۔ ساگ دی صحیح بناوٹ، مکئی دی روٹی دا گول تے نرم ہونا اک کلا ہے۔ <hesitation> روگن جوش ایہ کشمیری ڈِش ہے تے اس دے اصل سُگندھاں تے کئی مصالحیاں دے نال صحیح ملاوٹ کرنی اوکھی ہے۔ پنیر مکھنی وی اِس موضوع اتے۔ مِٹھا بناؤنا چنوتی پُورَن پانڈا ہے۔ ملائی کوفتے—کوفتیاں نوں نرمائے ٹُٹّن توں بچاؤن لئی صحیح طریقے نال تَلنا اتے گریوی نال مِلاپ کرنا اوکھا ہے۔ جے کِسے خاص ڈِش نوں تیکھا پاؤنا ہے سو میں پوری مدد کراں گا۔